Argentine ɓubol mun ɓuri wulare mun dun, kaŋum dun ana ɓuba fa nege ana jipoo. Ñalawma muuɗun, won wakkatiiji ana wara ton, kañun duu ñalawmaaji ɗii ɓuri jammaaji ɗii juutde. <hesitation> Too duu sikke fuu walaa ka, ñalawmaaji ɗii mettyooŋaaji muuɗun a tawan ngaldaa. Ayyo. Kañun du eerŋaaji tawan ɗi naange fuɗata e nde naange lelotoo waldaa.